Saudiya arabiston madaniyati bu judayam boy <hesitation> uni tasvirlashga bazida til ojizlik qiladi. Chunki <hesitation> diniy mamlakat ya’ni Islom diniga asoslangan mamlakat hisoblanadi. Allohning nazari tushgan mamlakat hisoblanadi. Saudiya arabistonning kiyinish uslublari ya’ni ayollari hamma joyini yopib kiyinib yurishadi a boshlari boyin yelka hamma joyini yopishadi. Bundan tashqari ular ibodatli xalq hisoblanadi.